Pamuzik panyanyi Siti Nurhalizah penulis Hael Husaini.

Masa mula-mula oku nakalap da talipun ri eleh balabi guang ku suka suka monong magilo kolod ulun liali isa makalap da talipum oku oni nakalap apa lagi gambira kokolod nogu oku.

Nunu mokompod kokolod dijun um pasal kejayaan-kejayaan ko dalaid ri lah kuro gaya'ku nakalap da kejayaan ri usaha'-usaha'ku makalap da kejayaan ino yang mokompod kokolod do ji do um okulah.

Sarangga' paling makalu paling pun lipas oni'lah ino yang biasa'.

Molosu' da molin no isa' nini' yang penting tokou ada modallah. Kalau tokou ada modal makalu maka buli tokou mamuka' da parniagaan makalu takiuk kalau manini' mamuka'lah da parniagaan yang maantung tokou jadi modal um ino oni bat.

Genre miuzik um pinakaiku miuzik-miuzik yang melibatkan da guang guang tanang miuzik-miuzik yang manyanangkan da guang lah.

um Rupa' awan yananku miyan biasa' iyo carah motomou um.

um Cara iniloson manini buli manyapul da yunai mula ba baniaga um mula-mulanyo um dari segi kawanganlah iro mau maparjuang da perniagaan untuk manulung da ulun ulun laid mamula da peniagaan.

um Biasanya dikumen-dikumen kagunaan jami kalau mongoi da luar nagara iti um passport IC biasanyo pamariksaan kasiatan ini perlu untuk um kasiatan nini dan um biasanya lagi tokou mesti aru maka rumo supaya tokou isa mapalid ka nunu ka yang labi tau lah tantang nagara-nagara yang yanan tokou mongoi.

Biasa'nya um kalau okoi ulun yang mosomok matai ti yang mangajaga' ti sanak saudara'lah tarutama' anak-anaklah sabap um ulun mosomok matai ti dalam panjagaan yang rapilah supaya iyo um tokou buli mangira' disiyo barucap dan macam manulah.

um biasa'nyo um kalau buli okoi ti mau' mamakai da teknoloji yang sakarang ti macam intinet supaya okoi yang ma da kampung-kampung ti um buli maju'lah macam nini' da ulun bandar sa' katinggalan.

um kalau mata pelajaran ti masa oku biskul ri oku minat da pelajaran sejarah sabap um sejarah ti oku tokou buli balajar da nunu yang berlaku sabalum-sabalum titi cuntuhnyo paparangan kah tokou ti jinalajah ombo namajajah da tokou jadi tokou tau jadi buli bacarita da anak-anak yang akan datang.

Biasanya kalau ulun-ulun matatuo ti kalau maya da <coughs> maya da sumapak bagaul da momulok iro maya da aktiviti-viti macam aru parmainan kah nunu kah um ber-berbual-bual bersama-sama lah di siro maksudnyo isa mamili da komburo umur sama oni buli sumapak.

Alhamdulillah baru-baru ti ada oku nongoi sebagai tatamu' dan atau pun sebagai salah saorang yang ki kinodim sacara khusus untuk mamarenjis de pangantin malam berenjis atau malam barinai dan sarantak nini' iro nangaal da um malam papat jambul anak kuo jadi' inolah inongoiku oku salah saorang yang tarlibat papat jambul dan juga' merenjis da pangantin baru'.

Kalau acara-acara ti biasanya kalau macam um keluarga ti hari keluarga um biasalah macam manu ni kalau acara-acara biasa macam um salau-salau no sada lah tapi kalau cara perayaan tampatan biasanya hari keluarga manyambut da perkahwinan ino acara-acara yang biasa ngoyon la.

Berkaitan da tanggung jawab bagi' pagawai yang pinilih da komuniti oku mongontong da bahgian um ketua kampung. Jadi' sepatutnyo ketua-ketua kampung yang pinilih da komuniti ti iyo lebih bertanggungjawab lebih mongontong kapada kaadaan kampung dan juga' nunu nini' sama ada' kamajuan-kamajuan kampung iyo porlu momo mamatud kapada pagawai yang lebih tinggi' disiyo ya inolah tanggung jawab pagawai da komuniti.

um Biasa'nyo um projik-projik um yang kuro iti yang parnah inusaha'ku inusaha'ku ti biasa'nyo okoi ti mampadagang-mampadagang da barang kuyi'-kuyi' boh jadi' manggal da kuyi'-kuyi kuyi'-kuyi' kadang-kadang mangaal da barang anyaman mangaal da barang saging um ino oni' kalau okoi kecil-kecilanlah yang lain nio besar-besaran.

Nyoo' berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan yang sudah tinanum, oto nigotol nu tih um yaka ku harun tanum da macam macam dan sebahagian daripadanya ino bi iyo' ni megium seperti um kunit um kunit moitom, um aliyam maragang, selain daripada serai wangi serai biasa untuk masak masak, jadi ini lah um tu tumbuh tumbuhan yang sudah tinanum terima kasih

Biasa'nyo kalau da kampung-kampung jami' ti parmainan-parmainan anak-anak sakarang ti um gasinglah femes gasing main bola sipak aru nini' mamanah aru nini' mama permainan anak sakarang macam bola tampar aru nini' ino um bafutsal um ino nio sakarang parmainan anak sakarang ti.

Monongnyo mogilo boh pakaian mapakai ti tapi yang yang mapakaiku monong-monong ino no kamu kuo pakaian Bisaya' no.

um Biasanyo kalau mamakai da talipon bimbit ti mimanglah hari-hari mamakai um tapi mongontong da masa kalau isa sibuk macam sehari ti aru nini onom tujuh kali mongontong da talipun mangguna kalau aru keperluan um mimang mamakailah da talipon ti.

Tokou santiasa um miogu da kariam iti untuk kabarsian saban tokou isa mapandai bah nunu-nunu barang-barang ka banda ka kinabit tokou jadi untuk tokou makan ka nunu kariam no panting untuk kabarsihan cucian gulu makak ka kuman najis nakatapik tokou jadi parlu mimang panting untuk miagu da kariam ti untuk kabarsihan diri.

Alhamdulillah di antara sokongan sosial yang inaal da kerajaan seperti um Tekun atau Amanah Ikhtiar Malaysia ino di antara sebap-sebap atau perkara-perkara untuk membantu da para pekebun kecil para peniaga-peniaga kecil atau pun peniaga-peniaga yang mau memulakan sistem perniagaan iro molos da Tekun atau pun Amanah Ikhtiar Malaysia um ino yang disediakan kerajaanlah .

um da laut no isa' kuasa' nini' cabul gayad no monongnyo kalau da tasikkah da bawangkah ingatun nunu-nunu bilin mututuo rono isa' kuasa' um parangai isa' maru'-aru' no jadi' kalau tumurun da laut no olin potoi iyo tapsiron oni' monong-monong kan jadi' sa'

um Iti kalau macam aru rumo ti guangnyo abak-abak no miso-miso da aru pasal-pasal um oku manyunsub iyo batanang tarik nafas mangucap supaya iyo isa' guangnyo abak-abak boh jadi' biar no iyo bartanang gulu ma mo mamikir yang baik-baik adai pikir yang susah-susah bartanang ino yang paling baguslah untuk manasiat disiyo.

Berkanaan perbankan da salalum talian ti mimang ada kebaikanya di antaranyo sakarang okou isa nogu payah mongoi da bank isa nogu babaris-baris samaada mau mangonsoi da duit maupun mamayar da da nunu oni la mamayar da karita bulanan karita um ataulun mamayar da bil-bil karan bil elektrik bil karan talipun atau koyo da JPJ ino di antaranyo lah um <coughs> kabaikan-kabaikan perbankan da salalum talian.

Kalau pasal sawu um sawu yang mapakaiku ino nio sawu yang sa' mabiungot um isa' isa' ocor manu nini' um rumo kawan rapat yang yang kuo mabalutlah.

Biasanyo kalau rancangan-rancangan tv ti oku lebih suka kepada berita-berita yang berita-berita terkini yang berlaku da nagara tokou mungkin aru pengatahuan yang tokou sa lagi tau jadi lebih kepada beritalah permainan ti oku bola sepak ino sesuatu oku minat nini mongontong da bola sepak.

Sebelum ikou magimpanau mongoi da nagarumulah isa kuasa kaingauan entikat um nunu-nunu onilah dokumen yang panting no macam mongoi da negara sambila no macam negara jiran no IC segala dokumen-dokumen panting segala pasport baguna nini ino.

Berkenaan dengan arapan magayuhku da masa-masa timoonku nanti arapanku ialah anak-anak buah atau anak-anakku sendiri atau pun makumpu-makumpu atau jenerasi baru sekarang ti malap makalap menggunakan da panggunaan teknoloji-teknoloji yang lebih baik yang lebih moden supaya sada nogu masalah disiro akan datang kerana ketika it damanti ti ialah dunia da ujung jari terima kasih

um Kalau Bisaya ti biasanyo pista yang paling makalu kuolah iti nu iti um Pista Bagandang um ino Bisaya punyo mimang yang lain-lain mungkin sada macam perkahwinan no biasa oni tapi kalau pista ti Pista Bagandanglah yang paling makalu kalau Bisaya.

Pemainan anak-anak da pogun jami um aru main gasing main bejijit dan da laid ri aru no bekingkir pamana

Alhamdulilah setakat titi um dok bermacam-macam nogu jenama talipon yang parnah pinakaiku seperti um yang sekarang ti pinakaiku ti ialah Redmi sebelum titi Viva sebelum titi nu iti ada lagi' oku namakai da talipon yang kuolah wokon tapi' sada' masalahlah alhamdulillah setakat titi sada masalah nunu-nunu pun um yang ada da talipon no sada masalah.

Kalau pasal ma mamulai' da parniagaan ti isa' nini' molosu' mimang payah sabap sakarang ti lagi' barangan macam mahal morogolah macam dalaid ri murah mamulakan parniagaan. Sakarang ti kalau ikou mau' barniaga' ikou misti' aru modal yang tinggi'lah sarta' pangalaman ino panting ino kalau ikou mula-mula' barniaga' sabap kalau aru pun ikou duit tapi' sada' pangalaman payah nini' jadi sakarang iyo lebih kapada um duo-duolah pangalaman dan modal um ino panting.

Oo monongnyo mogilo acara tu perayaan tempatan inongoi da keluarga jami. pertamanya um um perayaan hari nu ngarannyo rih adau janang gayuh adau adau pista kaamatan.

Alhamdulillah da yananku miyan ti isa' nini' banyak isa' nini' mogilolah nunu-nunu pun parubahan sama ada' parubahan pariama'kah awankah cuaca' dan sebagainyo yang jelas um da negri tokou ti ialah musim rasam jaan musim maakala' atau karau no iyo lebih kurang jadi' tapi' cuma' yang katara' ialah iyo rasamlah rasam sapanjang taun kalau pun ada karau karau no sedikit labih kurang macam manulah.

um kalau oku untuk kasihatan badan ti oku kena' ti um istirihat yang cukup lapas tino makan makanan yang berhasiat sa' isa' tarlabih um makan yang berminyak minyak rono waig-waig sajuk no ino penting untuk kasihatan sabap tokou ti kalau umur totuo ti kalau isa nogu manjaga' kasihatan da isa banyak rehat um mimang mudah mendapat sakitlah kalau makan lagi makanan yang macam-macam no isa buli tokou kena' berhati-hati'.

Mamajag mamajaga' da ulun marumbut do budaya jami' monongnyo ulun yang mututuolah maksudnya yang sudah baumur ino no pasal macam-macam um aru kalau aru masalah iro labih makatutunlah.

um Aru nini bamain alat-alat miuzik ti seperti kulintangan um miuzik moden aru nini berapana pamana um mogilolah alat-alat wokon.

Iti kalau tokoh nagara' ti yang bersejarah ti yang biasa'nyo yang tokou kanal um mimanglah Tunku Abdul Rahman um iro ti macam Tun Mustapha yang iro mimang parnah barjuang da nagara'-nagara' tokoulah untuk menentang menentang da nagara''-nagara' yang mau menjelajah tokou. Jadi' ino tokoh-tokoh yang tokou harus ingat harus tokou um ingatkan sejarah-sejarah yang iro telah lakukan untuk manjaga' da kaamanan nagara' tokou.

Lebih kurang ninilah da mana-mana pun Jabatan Kesihatan da nagara jami ti da Malaysia da Sabah dan da Beaufort daerah jami um bila ikou mongoi bila ikou merasa ada sedikit masalah kesihatan ikou mongoi da hospital dan apabila dicheck atau diperiksa da doktor um doktor akan mangaal da temujanji akan datanglah sama ada untuk lebih kepada perubatan atau pun lebih kepada kuro gaya doktor untuk monguo da kasihatan macam oku pernah nini temujanji da hospital temujanjinyo ialah doktor yang akan mangaal da temujanji terima kasih.

Ulun mamulok mapakai di siro teknologi canggih tapi kuo matotuo um da siro mapakai da siro da teknologi kuo molosu paling-paling um kuo manalipaun.

um ubat-ubatan da kampung yang aru da jami ti macam sapang, pikolos, barang onsom kolopis rumonyo, segala batang kalandus, ino beguna seja da semua-mua. Barang manii um macam oni maritu-ritu barang yang isa mapakai iro ino.

Mampanau da sodu ti monongnyo daguang-guangku lumakak mapalid um aru nini' lumakak da macam-macam aru ulun mo mamukulkah mamalaud mana' jadi inolah.

um kalau kaadaan iskul da kawasan jami ti alhamdulillah sekarang iyo lebih modenlah berbanding yang sebelumnyo sebap sekarang um iskul pun macam-macam ada segala talipon ti intenit apa semua ada memudahkan anak-anak nogu sekarang tandas pun ok kabarsihan terjaga aru nogu sekarang tukang sapu mimang oklah alhamdulillah.

um yang pasal parmainan ti, kalau da kampung-kampung jami yang sekarang yang pemes um iti laiti main bula sipak, futsal, bula tampar hari-hari lah kadang kadang okoi aru parmainan gasing yang tradisional punya Alhamdulillah lah ino permainan yang mimang biasa iro tamain lah hari hari

um Untuk menentukan sikap pelajar ti samaada pelajar-pelajar no mabalut da ataupun caranyo bergaul dangan kawan-kawan ataupun rumo-rumonyo da skula sa tanang oni tokou akan mangaal da ma-malalui um sistem kaunseling sekolah akan mangaal da satu kuro gaya mangisi da borang untuk mene-menentukan ke <coughs> nunu sikap pelajar samada pelajar tatino mabalut maya da pelajaran dan kuro gayanyo berhubung dengan kawan-kawan jadi melalui borang yang diisi yang suangon da palajar dinilai ataupun nantangan da guru kaunseling antad tino guru kaunseling akan manaak da buli manaak da level da palajar-palajar tino samaada plajar tini mangaya da nunu-nuni ni' lah yang kuon da gurunyo ok sekian terima kasih.

Monongnyo damanti ti aru nio iskul no da nagara' jami' ti um aru iro nini' mimang manyukunglah da bahasa' cuma' um yang sakarang damanti ti bahasa yang aru nu ti bahasa Melayu bahasa Kadazandusun pun aru nini' napa kuo napaira'.

Oku kalau buli oku mau nini' barcuti' da kawasan-kawasan yang luar daripada tatapi' kalau buli um kabaikannyo kalau tokou barcuti da kawasan sandiri um duit tokou isa'lah kamana'-mana' siti-siti oni' tapi kalau tokou mongoi da anan-anan wokon buli nini' mancari' pangalaman mancari iti nunu oni' yang sada da yanan tokou jadi' sakurang-kurangnyo tokou ada pangalaman kalau tokou barcuti' di mana-mana'.

Setakat titilah sampai damanti ti program radio tampatan yang mapakaiku ialah rancangan kuo progrim RTM Radio Sabah um. um Melalui RTM no tokou makalap mogilo informasi yang bergunalah sama ada melalui berita atau pun nunu-nunu oni yang isampai da juruhebah yang akan berlaku yang sedang berlaku dan yang telahpun berlaku sama ada perkara-perkara tatino manjadi da iktibar tokou dan lagi pun nasihat-nasihat yang itaak da juruhebah no lebih kepada menasihati kepada pendengar selain daripada berhibur .

Lima ngatoun lapas tokou mamaguna da duit karatas tapi da taun titi tokou malap mamaguna da kad jangan mamaguna da QR kalau mamayar.

um teknoloji makawatir da joki' manti ti itilah teknoloji yang um sakarang ti malap um buli anak-anak pun buli nini' um ma malayari' internet macam-macam mokito do lah kuo yang sa' ma' sa' magaru'-aru'.

um yang kabajikan ti gu biasa'nyo kalau da yanan jami' untuk kerajaan okoi mencadangkan supaya iyo lebih kapada mongontong da ulun-ulun miskin da kampung-kampung <coughs> kalau aru progrim macam manti iyo buli mangukuhkan dan mangiratkan lagi antara rakyat dan kerajaan jadi' sakurang-kurangnyo buli mambantu' da ulun-ulun susah kalau aru progrim-progrim kabajikan ti.

Kalau malap mimang mau nini mamaliara da buru dilo tatapi kalau ino sainggan-inggan duit nunu nini gaya mana sainggan-inggan oni buli malap daruang-ruang malap da bayar momoli da kredit no maalumlah kalau sada duit nunu gaya lagi laku' mogilo lagi gunoon kan mana sainggan-ingganlah.

Monongnyo da manti ti isaku no makito ogu da panggung no da walai aru televisyen lagi pun damanti ti talipon makitomu macam-macam kuo gambar kuo hiburan mogilo panggung sada dalaid adalah panggung no.

Kalau bagayad bagian korojo ti biasanya um yang buli <coughs> tokou mangalap da kuo palajaran ti um kuo la yang paling pangajian yang tertinggi yang tokou minat no sabab kalau tokou isa maminat da barang tino isa isa barapa majadi bah ko-korojo jadi biarlah um <coughs> korojo noh dan ataupun yang pangajian no yang tokou barminat jadi buli tokou berjaya.

Sakarang ti isa nogu barapa' kuolah walau macam manapun pariama' titi yang maugah ugah ti sa' nini barapa' um mandatangkan kesan yang sa mabalut di da bangsalah atau di jami'lah penduduk-penduduk di Sabah ti tarutama' da Beaufort cuma' yang lebih jelas tokou ti bila musim sudah tangkujuh atau pun makarikot nogu da bulan bulan-bulan tangkujuh mosomok da ujung toun bulan sambilan sapuluh sabelas macam manu um rasam masapu jadi' rasam sapu no kadang-kadang dua tiga' ari isa baranti ba waig bowong podos pun mampulabai apatah lagi' tulu' da Tenom binuka' do ampangan um jadi' tokou-tokou siti balah-balah Beaufort ti akan marasa' liudlah um waig no akan manakud jadi' walau macam mana pun ino sa' ni' sa' barapa' berkesan da di jami' sabap ino sudah naubasan um pariama' yang maugah-ugah ti naubasan jami'.

Pasal daa paidah namakai da teknologi kalau mabalut tokou buli mamaguna' da mamayar-mayar da pendidikan da bokorojo tapi kalau sa mabalut aru nini' kuo ulun majaat mamagunon.

um Iti permainan ti um iyo nini ti permainan ti biasalah kalau yang tradisional ti aru bargasing sebelum titi sebelum titi okoi aru nini ti pertandingan bagasing da kampung-kampung biasanyo inolah kalau permainan tradisional.

um Kalau yang basukan iti iyo okoi ti sanaman biasa-biasa nilah kalau basukan isa nini sukannyo magad-magad yang ringan-ringan sumimbul menginut tekiak untuk menarik-narik urat bulilah isa sa paya yang teruk-teruk kalau sanaman tih.

Kalau mamagondom da permainan anak-anak da komuniti jami ti yang monongnya iyo sama oni da bangsa-bangsa wokon ino iyo lebih menyeluruh dan lebih sama sebagai cuntuhnyo jaman okoi manini dalaid ri okoi bamain guli um lapas okoi bamain guli kalau musim karau atau musim makaangin bermain okoi da kikik main kikik atau layang-layang kemudian anak-anak dalaid ri lebih lagi kepada anak-anak lainkah nini anak jajal iri mencuba da kemahiran masing-masing iri acara melastik atau pun permainan melastik jadi ino kemahiranlah kemahiran yang kadang-kadang kemahiran kemahiran tatino sada da anak wokon <laughs> ha ino onilah terima kasih.

Bagayad pasal pata' ti oku rasa mogilo panting um untuk tokou mangintutun da yanan yanan kedudukan pogun no um manu nini untuk keselamatan supaya ulun roti isa lumakaklah.

Oku kalau buli parcutian ti um kawasan-kawasan sekitar siti da nagri' sandiri' um sabap isa' mosodu' boh tapi' kalau minat nini' kalau mongoi sodu'-sodu' no mancari' pangalaman sabap kadang-kadang lain kawasan lain kaadaan cuaca' lain kaadaan makan makanannyo partuturannyo jadi' tokou porlu' nini' no na balajar da kuo tatino.

Berkaitan dengan teknoloji ti yang lebih kapada kamajuanlah yang lebih moden atau pun lebih canggih kanyu da um bahasa sakarang ti canggih um diantaranyo ialah teknoloji yang ada da talipon kemudian um teknoloji yang ada da kompiuter-kompiuter atau internet jadi' ino samua amat mambantu' amat mambantu' atau pun um lebih kapada mo mapolosu' di tokou untuk bokorojo um ino nio no.

um Ma-mapisama mabalut mapisama da palajar yang palajar wokon no um malalui disiplinlah da iskul aru guru disiplin dan iro iro akurlah.

Iti pasal bank ti yang mengguna da online ti kandu da orang putih kalau bank in atas talian ti mimang iyo mudahlah isa payah ikou sumalura antad da walai iyo guna talipon oni ikou mamayar da barang bil-bil macam ikou untuk transfer da duit kah untuk keperluan ti isa payah ikou mongoi da mongoi da bank lagi pakai atas talian oni mudah ino suatu yang baik ninilah.

Ma macam makanan ino nio barang oni' karupuk barang oni ruti' ka ruti' atau pun um gula-gula'kah nunu onilah makanan yang bila kuo totorono is isada' isa maka kuo isa sihat da ambalut akanun alapun da akanun isa' nio kuasa' akanun.

Da tauri aru nakitoku um bosing um asu, manuk, manuk, manuk Belanda aru um buayu, boyo, biawak um

Iti um kalau yang ulun yang mosodu' walainyo dan makagondom da kaluarga' nyo oku manasihat salalu'-salalu'lah manalipon da kaluarga' bartanya' khabar um sabap kadang-kadang tokou ti um indu yama' ti mosodu' boh misti salalu' ikou bartanya khabar adai nio diam-diam pasal nanti kalau andai kata' umur isa' nogu madarukah nunu kah isa makauma' boh jadi' kalau buli da ikou mosodu' no jangan da totua' kaluarga' kah salalu'lah ikou manalipon-manalipon dijun manalipon da kaluarga'.

Di antara um perniagaan atau pun cara baniaga yang buli makalap da duit makalu walau pun yang inolosonnyo manini antad da da mana-mana ejensi cuntuhnyo baniaga antad da walai sebagai cuntuh mangaal iro da kuih molos da duit momoli da barang-barang mangaal da kuih jadi nantad da walai sekarang ti ada nogu kumpulan-kumpulan grup whatsapp kampung ino buli kalau yunai-yunai roti para ibu bapa mau baniaga iyo whatsapp oni berkaitan da kuih-kuih yang inaal do Insha Allah kalau nalaku ino buli manyapul disiro buli menjadikan perniagaan do semakin makalu.

Cabaran ulun baniaga masa mula baniaga da yanan jami um sperti kuo um modallah modal kemudian pelangganlah ulun mongoi babali' kadang-kadang isa lagi makatutun isa maktutun da yanan badagang no inolah cabaran-cabaran.

Oku kalau yang makali' paling makasanang daguang ti bila anak-anak sudah masalau um pangalaman ti istimewalah sebap mapasalau disiro sampai iro berkerjaya mai' balajar mudah-mudahan inolah makamakumpu nio sakarang jadi' ino paling sanang makasanang daguang. Pangalaman istimewa nini' bila tokou makaugad mosodu' dengan kaluarga' alhamdulillah.

um Kalau mongontong da bangsa binatang yang ada da kampung atau da komuniti jami mimang biasa sama onilah seperi karabau kambing manuk manuk karan manuk kampung manuk talur yang mo jadi diantaranyo ada yang memperbesarkan perniagaan ada nini memeliara da manuk karan um menggunakan kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh kerajaan. Jadi inolah binatang-binatang yang aru da komuniti jami.

Kalau bayang miula' da inan manu nini seluar kalau bayang no isa ku barapa nini mapakai kalau kuo sada liyou um manu seluar pun sa nini sa kuasa sampit kolod macam da kuo no kan yang paling mabalutnyo moroso da pakaian bila selesa kalau ikou mamakai um isa ko makaduadu um rimas segalanyo no ino yang kuonyo suka macam oku mapakaiku.

um Pasal yang kamajuan teknologi ti oku rasa yang boleh mapasingkot da hidup tokou ti um internet cara-cara tokou um macam mana manggunakan teknologi ti um mimang tokou perlu untuk hidup tokou berkualitilah sabab kalau tokou matatak da kamajuan titi matatak no gu tokou da rumo jadi untuk iti teknologi ti mimang tokou perlu lah maya untuk menghidupkan kualiti hidup tokou.

um percutian atau ugadan mapakaiku da yanan nagara'-nagara' yang isada' kacaulah seperti peperangan manu ino makalalakak nini'

Dalaid ri oku paranah bamain da catur da dam aji um aru nini pamainan tingtong kuo video da kadai um aru nini kalau tingtong no um mamaguna da duit dua puluh sen lima puluh sen um sino bamain da tingtong sama da mario bros.

um untuk masa untuk harapanku yang paling magayuh untuk masa dapan ti samoga anak-anakku samua barjaya'lah anak-anak tokou samua barjaya' dunia' akhirat <coughs> sabap kalau tokou ti isa mandidik disiro lagi baik susah bah jadi' tokou misti' aru harapan magayuh untuk iro supaya masih tokou basamangat jadi' isa' macam kuolah isa' sia-sia jadi harapan tokou harapanku biar nio anak-anak barjaya' dunia' akhirat.

Di antara gaya' sumu para mututo roti sumapak da nunu-nunu oni' aktiviti anak- anak momulok sabagai cuntuh ada duolah satu melalui sekolah yakni PIBG ya para ibu bapa' dan juga guru-guru jadi' para ibu bapa' ti sudah tantulah ada yang mututuo-mututuo kemudian ada yang mamajaga' da anak atau makumpu jadi ino iro berumur. Kemudian melalui tatino PIBG akan mangadakan satu program yang bersama dengan anak-anak muda cuntuhnya bermain bola dan sebagainyo. Manu nini' da masjid ada AJK atau biro-biro tertentu' da masjid mangaal da aktiviti bersama jangan anak-anak mamulok seperti balajar marhaban ataupun balajar iro mamukul da rapana' macam manu jadi' jurulatih-jurulatihnyo um ulun-ulun yang sudah barumur lainkah nini' mututuo tapi mungkin yang sudah berpangalaman manulah.

Yang kabilangan ino nio Paduka Mat Salih um Tok Janggut Antonom kuo da Tenom ri Mat Kilau ino mimang kabilanganlah um macam pamimpin iro Tunku Abdul Rahman Putra Alhaj ino um iro um.

um Yang pasal talipun bimbit ti um parkhidmatanyo mimang aru tapi mabalut tapi aru nini isa mabalut yang isa ma yang <coughs> yang isa yang isa barapa natari yang isa barapa mabalut ti pasal-pasal yang yang isa sihat um gambar-gambar yang samaruaru ikirim um pisbuk iti kalau yang katorono yang ok isa apa jangan yang isa isa maruaru gambar mimang isa mabalut lah da intangan da talipun bimbit.

Pendapatku pasal paidah sarata risiko memakai ru teknologi ti, um monongnya mogilo paidah tokou kuo um banda-banda yang sa tokou katutunan buli katutunan tokou mongontong da intenet manu tapi kalau kalau risiko nyo ogu um mogilolah tokou binaso do matu kumabur matu kumana ogu

Genre muzik yang mapakai ku ti mogilo nini lah tapi di antaranya paling aku suka jogetlah um sabab joget ti kalau malayunyo joget kalau da ba kalau da pogun jami um tarian kampunglah tarian sumazau dan sebagainya jadi ino antara duo genre muzik mapakai ku lah selain daripads iyo lebih sopan um isa nini barapa manunjukkan da pada parkara-parkara yang isa barapa mabalut lah berbanding daripada genre yang lebih berat macam rock dan sebagainya makasi.

Iti kasiatan ti mimang makawatir da nagara' tokou yang labih-labih sakarang yang makawatir um kasiatan pasal obesiti, um panyakit jantung, darah tinggi. Ino mimang isa' mimang makawatir da tokoulah anak-anak sakarang ti kurang kolod macam tokou dulu pandai manjaga' makan anak-anak sakarang ti labih kapada makanan segera jadi' nagara' tokou macam isa sihat kalau mogilo rakyat yang isa sihat macam manu. Makasi'-asi' nini' kalau da masa muda' lagi sudah aru yang sakit-sakit.

Mapakaiku seni bangsa da kulintangan um manggual da gong um aru nini sagayau sagayau sama da tarian Liliput Anak Kuda aru nini um badaup badaup ti sama da bapantun um dalaid ri um da pagumaan.

um kalau binatang-binatang ti biasanyo kalau aru da kampung jami' ti um manuk rono using rono um mimang arulah biasa' nio kuo binatang-binatang torono <coughs> lagi pun barang asu no pun aru. Biasa'nyo kalau manuk using um ino mimang mimang da kampung mimang ada'lah banda'-banda' torono binatang-binatang torono.

Diantara tiknoloji yang buli igaul da bidang pandidikan seperti tiknoloji internet dan sebagainyo jadi' um tokou mangira' da anak-anak obiton oni iro kalau makakomputer labih kurang macam mantilah um tojokonmu oni' koyo laptop no isambung da suara' morongoulah suara' mam mangira' da anak-anak tokou atau pun um tojokon oni koyo laptop no makasalura' nunu-nunu soalan yang porlu jawapan da anak-anak murid jadi' iro mamajawap sino jadi' inolah diantara tiknoloji yang mabalut buli mam manguo lagi da anak-anak tokou supaya iro lebih tekun dan lebih berjaya' untuk belajar.